مرحبا، صديقي، كيف حالك؟ <hesitation> فقط أردت أن أخبر- <hesitation> إني أخابرك، إني بكون بالمدينة غدا، بتحب نتناول الغدا سوية؟ بيكون رائع جدا إني أشوفك و كمان نتكلم مع بعض.، و إذا كنت فارغ كلمني عشان أعرف متى الوقت عشان نتلاقى مع بعض، لأن كثير ما شفناه ب-ما شفنا بعض ولا قعدنا وياه بعض.